ʻO ke kai, ʻo ia nō ʻo Moananuiākea. ʻO ke kai, ʻo ia hoʻi ka mea i <hesitation> lana ai ka waʻa o koʻu mau kūpuna no ka hiki ʻana mai i Hawaiʻi. ʻO ke kai, ʻo ia hoʻi ka mea e lana ai ka waʻa e <hesitation> heihei ai kaʻu mau keiki, e heihei ai kaʻu wahine. ʻO ke kai, ma leila e ola ai nā iʻa, nā iʻa e hānai ai i kaʻu ʻohana.